ذات مساء، بينما كانت صيادة تمشي في الغابة، لقيت زجاجة قديمه فيها رسالة. الرسالة كانت خريطة قديمه تدل على كنز مخفي في مكان بعيد. قررت الصيادة رغم عمرها، إنها تروح في مغامرة جديده.